sawa unu pundisova, isamaki kama isamaki isi une ndalo- ndalovie sana, ndilovile sana isamaki isi, silinamabawa amakase aka sikenda mumakase, sibea sikina siva nyongosu kweli, sikina lino situpa situpa kabisa ivi vuta vinokwa avanu ukutova, sikenda lakini uvukeli usibwene alikimi, upusika, uve nukile usivone ndinino ndisibwene, ndibie ukubahari ukwa ndisibwene uvukoka, ukoka pasi wulala uwone isyo sikenda wita uvosikenda wita kangi amanyima aka kinukiki aka, aka majoka kiki? ukwanza ukukimbila isinge twibite nakukwibata nisivoko, tukwibata tuja nasyo kwibata tuja nasyo, une avana vangu ndivivombile sana imbombo ijo nisivoko, vita ivangati utunokwa inyama, ndita mtame idakika iviri ndibea pala ulukasi, ndibe nditole isomba nasivoko, ndipe ntolie isamaki, ndilisa ndukuvapa, avana vikela vikela kweli, vikela kweli avana avana vangu, vita ubaba atupie isamaki ndikulile kumbe nandikulili, ndibie ndilovile mukuluki mulikasi nsivoko.